Kalo peran tradisi di kitong pu keluarga yang mungkin skarang su modern juga tu <hesitation> pertama tu piring gantung kalo tradisi piring gantung ni itu tong biasa lakukan tu kalo kita mau ada keponakan ato sodara punya anak baru lahir itu kasih piring gantung piring gantung tu piring batu yang besar trus dengan ukiran pokoknya ada ukiran ikan ato cendrawasih, pokoknya menurut eh jadi di itu kitong punya tradisi kalo misalkan menyambut anak yang baru lahir trus kita baru mau pertama kali gendong dia kita harus bawa itu bawa piring batu itu trus kasih dengan biasa isiannya itu sarak dengan ada namanya kalung manik manik dari kulit bia begitu itu kitong taruh di piring batu itu trus apa kita pas mau gendong jadi kita kasih ke orang tuanya piring batunya trus kita bisa gendong kita keponakan ato anak tadi, trus dengan kalo misalkan tradisi pari-piring batu ni juga <hesitation> yang kedua tu injak injak piring batu ni jadi nanti kalo misalkan orang yang baru pertama kali ke luar negri dong pas balik kitong itu kaya sambut dengan apa. Jadi taruh piring batu kaya di depan pintu rumah ato teras rumah begitu taruh trus berisikan air trus kaya tong ini injak piring batu orang yang baru datang nanti harus injak piring batu dulu habis itu de pu kaki kaya dibasahi dengan orang tua yang pokoknya orang tua ato yang dituakan disitu jadi oh de punya kaki kaya di <hesitation> basah-basuh dulu baru de bisa masuk ke dalam rumah kaya penerimaan kaya selamat datang begitu juga ato bupati bupati besar yang mau baru mau datang itu juga biasa dong sambut dengan piring ban-piring batu ato yospan ato menyelesaikan masalah juga dengan itu, kaya bay dong bilangnya tong bilangnya kaya tong bayar maksudnya bayar harga begitu bayar harga dengan itu tadi piring batu pastinya juga nanti tong ada taruh uang kalo misalkan <hesitation> mis-misalkan masalahnya seperti kaya tong <hesitation> tong pu sodara laki laki kasih hamil orang lain pu anak perempuan itu tong cara orang tua adat dong punya menyelesaikan masalah itu harus bayar maskawin begitu, jadi <hesitation> itu dibayar dengan itu uang sama piring batu tadi <hesitation> dengan gelang sarak mungkin trus. <hesitation> Paling sering sih piring batu deng gelang sarak kalo misalkan kaya menyelesaikan masalah begitu trus kalo yang menyelesaikan masalah ni kan banyak skali to ada juga yang <hesitation> cara tradisional sperti biasa dong bilangnya tu makan daun untuk bisa menyelam lama begitu jadi itu sepersti <hesitation> seperti ilmu hitam, kaya ilmu itu ilmu hitam yang dong kasih lewat daun begitu dari kitong pu moyang untuk anak anak tertentu supaya dong bisa menyelam lama ato tahan nafas lama begitu itu biasa kitong moyang kasih dong itu juga begitu dengan mungkin paling sering sih itu sih kaya ilmu ilmu hitam begitu kadang ada yang pake kadang ada juga yang tra pake begitu.